Ya kiruitosi, ko mii rwonik che iruee yep- yee yeiyochi koyeleen ii istukan ikas ile ng'apit kei nimae nimaipapachi, koyesiru ikas ile ng'itangurur chii ochei, kotkopare ng'orrrr ng'orrrr. is ich ichol anyun ile koneno, akoiii kopet kitkei aa. kotairu anyun, ko ing' sautit noe ng'orotani chito kopare ng'orrr, ko marue ane, makonan rwondo kap makonan rwondo komie ng'amu isu yani isumbuanan ochei ng'amu ma marue, yalen aru, kong'orotan kitkei kopare ngo'rrr, akoi manyoni rwondo, asiru kityo akoi karon supuhi.